Ena tutuut gun i napinipo kei <noise> na puna. <hesitation> ka ana be na <hesitation> rorot gun na sahanakai <noise> raeh kei ka <hesitation> tin peles i eh. <hesitation> Napiripo hamuo ke mangin tutuut guna, <hesitation> napiripo i Tahetahe. Na ku na nah Tahetahe, na ku kekerek be na nao gun. Na kao gua Tahetahe. <noise> Naka in raeh i kinan yana i Tahetahe, <hesitation> katuun ri tatei habobong sin in patak kakao ari hituk poit meh baron ari me hakurek pore a tin skel to katuun. <laughs> Mes amanas in poat, <hesitation> lapun man temen hate ne na, "No kanat bobong oma be no mu hituk. No hituk oma napeen na kakao be no mu na patsik atsi sohis tsi kakao be no mu me hakurek ya tin skel." Kui not i na. kanat bobong panas ogun, tataan amanas ogun. <noise> Nao gun- nao gun, na tutuut gun i Tahetahe yu ih. Nao gun, hamonei roron tsi pan <hesitation> patsik yana o kakao, nao gunah, sahis gun nitsi kui- kui wen sahis hamuo i na be na na sahis sai gun in kui kokou. Be na ket patu not o gunah, be na na sep amanas tsitapo kakao ki suot <hesitation> ri barun ena na patsik i na. Patsik hamanas gun eyouh tsi kakao, patsik ogun- patsik ogun, hatakun guai youh kopu, ngenget patak hamanas gue youh nitsi kakao. Be nahen o pore tin kakao ih, be kame nin- in ma teyouh. Be na penpenes o pore men gun e hen puguna nitsi ma ih. Hamasun hanon yena o tot tena, hanong gua nitsi kakao nahen o bek, kit hanon kuru gue youh, tataan poit ogumeh. Tataan poit i kato i mena, nao gumeh, haka guae youh numa bae na na sisiuh o kusi ogun tein teng. Sisiuh hakap ogun, na poit ogumeh. Poat i sioung poit pume na, bae na <hesitation> henasosoot mes mengun in kar kei skel yo kakao. Be na nu panas gun atsi bek kei patak bo yana o kakao, be na hakurek sahis gue youh tin skel. Ye nu sin yana tsi moni yu eh. Ain kanaka o hanak e ih, bain kar <hesitation> nai Taon, sioung poit meh <hesitation> skel purun o hanak wen. Yi naka kei mangin mes, mangin tapa mes mea na i Tahetahe. Mei hare pui peles peles tena. Hare ni kain ka ih mei ka haban puh temen, e kao na tin kan pan. Youh ke mangin na tapa- <hesitation> tapa mes mea na i Tahetahe, tou hakurek oku petas. Tsi kakao haskel dih ain wen hanak mes dih. Ai kame dih na blok pea mes tina wen. ke tuan nu nomao manot o bek, tsio sohis. So o kakao terun, pion, mahu, anis bari hakurek keis- hakurek, be skel puri run o kakao. Na as mene skel as puri run in wen, kabura. <hesitation> Yi naka ke mangin na tapa mea na tin kan napinipo. Na has puna na i Haku as, wankain. Kobao toae okot i Haku i kakas o pore a to toae okot tin pan kei tapa hamuo a na. So, toae i eh, hare ne kate <noise> tapa hare sai dio lain i taon. In mes naka kei mangin okot mea na tapa puana i Haku, i nep- nep o pore purih o korit ao kapis. Hare ne ni kain pan i ih, boak haraeh oria ni kain kanihen ire. O korit, o kapis anitsi peno papan as. Ka hamanas in mes in poat, berun suot diena na kan ketep in nokui- nokui korit. Bae na ketep gue youh. Ketep ogun, pan pea mes. Ketep ina bena pusuk gue youh, pusuk <hesitation> hanang o kusi na bena pusuk gue youh. Pusuk hakap panas punae youh, berun hate diena, "Na saop bi mao benit mu mak hamanas yo korit. Nep dibae youh." Nao meh kao naan mak hamanas omen. Mak hakap men o korit e eh, bemen e nep hamanas omen, nep ogun, kan bubu tena nep as on. Poat i nep hakap pumen, ka sohis o naan, sohis o naan i kapakap e eh, bao kapis o pore pusuk on. Kapis i pusuk, ain kanika sai, kainkain beno ri pusuk as ai popoan tin pan i ketep a men. Nakei raeh <hesitation> kei kinan yana <hesitation> kui puana yu eh, in moni. Bena ku nu- nu o korit ai na ku nameh, haruk ya tin kohen, soat ih baron, kao pan katuun ri hohon hamuo not. Na na ku panas ogun, nu oguai nokui ai na ku soat meh. Ai mei ah, na ku nu, haruk tin <hesitation> kohen, nameh tin toan. Kani poat me hatun oku guana baron, saha kain kar tsin omeh, ari me hon sahis ih yo kohen korit ire. Anitsi peno, kikit tapo as ina ai na ku ha <hesitation> tun ya tin bet <hesitation> kukui yarun pan hahatoan. Eyouh yin pan i mangin o pore yana i Haku. Kui purih kui korit, raeh on. Sobot o raeh mes e nep puria youh mamanaka. Ain kana ka, in pan i ka as mea na yu eh, yi naka as kei mangin mea na tapa puana yu eh, o lain kei tapa ana ri hohon ena. Ai na ku na ketep, ari hon ena, ai na ku na bair, ari hon ena. A tsi kain tokui papan e ih, mei kinan oku purun e kui punai nakatuun. E hon tun panas dirun i nakatuun. Ok, yi naka kei ma- mangin tapa mes mea na yu eh, i hohon sin o pore purun i nakatuun ke kui on. I peles poit tena, i mei a ra hon o pore pui nakatuun. Nahanu na kui- kui hen tun on. No na kui on, no hen on berun e kema o pore dia pa- pa burus i popoan. Kani poat e pit orih berun hamomon tun die no. In pan i tapa mea na eh, i na rarao puna, mei a kain i ih. No na ku panas on, poat eno kui on, nakatuun nao meh me hon neno. E kame sin dibao atsi moni ke tuan hot me mieo be no na poit on peles tse no me rarao oriba taon. Ka manas pan oria to toae tutu pion nika haobot, moni oku petas. So, yi naka kei kinan yana tin nahuenu napinipo kei na tapa ana. I Tahetahe o pore, in sait to haski. I Haku <hesitation> sait to haski tasi, Haku wan kain as. Kame in tasi, men mu sisiuh <hesitation> Naka ke mamangin yana tin nahuenu napinipo i ih, tin moni oku panas. No ka on, no kame natsi moni. I peles totok, mei ah. Hare ni nahanu e hepuput tun on e sep purih tsi kai son dia tsi moni. Kara hon ya nasa- nasa- nasah. Kobei poat i tapa puana yu eh, hare o toae tena i raeh mes. Ao lain i peles ri hasing i meh tsi moni, ai na ku hasoat pore nah. <hesitation> hana pore nah terun. Hare panas ena ku kukui o pore ai taon. <hesitation> Tsi kain moni kei nanamot ina, na ku tuan namot in moni peaa mes. E tuan on i pion, na ku me ne panas be mei a sioung poit puna tin nahuenu napinipo i ih. Na ku ka oku panas, ka- ka tuan on e ka puguna ih. Na e hepuput tun hamanas mengue tsimou purih. Koba totot pea tena, na ka soung poit- na ka sioung poit bena <hesitation> na kui pore o gun, to katuun hon orih. So, i nahuenu napinipo i ih, i ka hakap mea na, youh ke- ke rang menguna. Haraeh i mena kain tapa ke tapa dirun. <noise> Kan sait o pore e hon purirun nakatuun ke kui on.